Iran a tun nɛ mun bira a hɛnre tun loo, donke a oyi lo hanre tun toba cururu we bara lo woro mi tee bin matete. Mɛ a o vɛ yi a puna a woro we tee bin, donke be nɛ a pinpinre han pinpinre we sɛba matete. han tampɛti ra han tampɛti di dezɛrra bun a benɛ we sɛba hanre tunsie matete.